Irman, mi pe ko, uka neilam pe palen tila <hesitation> ki nusia reke wea ni menengko- nengko dia de paling nganu ukang jemi, <hesitation> wo ka ampitu apa <hesitation> pa tuare wa ki wa akat ke se li males iwiam bale <hesitation> pe linga- linga nukang koso muka, itu ka na lareke ah se patu wara te waki wa akat si meni seli males wiam bale, tuana ka lo ong ki me ka ampitu mengi he kusi anula sumop buka lah okala er mane kodi reke mawe genang ko lin la mola tea paku sian papalen heh kinusi mutela kase hukala he lo ong ki me ka ampit tu eta wimou, itu ka nala sumopa sea keret nale ka ampit na lumong kotome wiam bale, he nuka ku mohom papalen, tarimakase.